لو كنت احب اكون حشرة كنت هبقى فراشة علشان الوانها جميلة و موجودة وسط الزرع والأماكن الخلابة والجميلة وكمان فيه منها فصايل كتير وكل فصيلة ليها أشكال جميلة جدا وألوان جميلة جدا وكمان بتقدر تطير وانا نفسي اطير.